الضوضاء اللى بتصعب عليا النوم هى صوت نباح الكلاب لان احنا عندنا ججنب البيت بتاعنا فيه كلاب كتير جدا موجوده فا هما بيقعدو طول الليل ينبحو ويعملوا اصوات كبيره جدا فا مبكونش عارف انام و لذلك بقدر ان انا ابعتهم فى اى حته او ارميهم ب اى حاجه بحيث ان هما يبطلوا الاصوات دى واعرف انام بشكل جيد